ممكن لو كنت صحفي كان ممكن إني أسأل أحد المشاهير بالمقابلة إيش هي أكبر التحديات اللي واجهتك في مسيرتك؟ <hesitation> لأني <hesitation> أريد أفهم إيش العقبات اللي تجاوزها، وكيف أثرت على تطوره الشخصي والمهني، وإيش اللي ساعد -بحيا- بنجاح الحياة العملية حقته.